Tamin'ny dimy amby efapolo sy sivanjato sy arivo ô da nizara ho roa i Kôrea: nasia ny Kôrea atsimo da nisy koa ny Kôrea avaratsy. Lasa firenena mpitarika amin'ny teknolojia sy kolotsaina i Kôrea atsimo miaraky amin'ny marika malaza maneran-tany sy ny kepôpy.